تظاهر بأنك مرشد سياحي تُعرف السياح بمدينتك المفضلة. ما الأجزاء التي ستعرِّفهم عليها؟ يا أهلا وسهلا في البتراء الي تعتبر من عجائب الدنيا السبعة أول ما تدخلوا من السيق الضيق، حنوصل لـ الخزنة، المنحوتة في الصخور بعدين، نطلع لـ الدير اللي على الجبل، ومن بعدها نروح للمقابر الملكية والمسرح الروماني